Ɛkʋɛ kʋ yakʋtʋ zaa mʋ kɛ edini kɔmalɩɛtʋ kɛ mɛ namʋ nʋ ɛwɔ lafɔnakʋ edini kedini kɔmalɩɛtʋ aɣa nʋ <hesitation> a wʋ ɔsi wanɩ ɛfʋ ya awɛ aa <hesitation> wafɔna zɔnʋ ivudini kɛmakʋ la mɛ ɛwɔke lafɔnakʋ mɛ edini ayʋ ɛwɔ afɔnalɛ ɛlʋ ee zodope ayʋ ɛwɔ afɔ nalɛ ɛlʋ mɛ ʋkpafosʋ ɔmalɛ ɛlʋ lanʋ ɛdiɛkʋ namʋ. Atala afɔnaka kʋ ɛfʋ kɔnaliɛtʋ. Bɩ keme wele ɔkʋ, ɛkʋɛ afɔnaka kʋ ɔkʋ kɔnaliɛtʋ lanʋ ɛbɛ nʋ kʋsa. Mʋ omoni vla yevʋ kemetsue nʋ ivili keme wele ɔkʋ fa kɔ ɔkʋɛ kɔma liɛtʋ mɛ kʋsa lanʋ ɛkʋɛ akɔnaliɛtʋ ɔkʋ kpɔdʋ nʋ ɛbɛ nɛkʋɛ neyi lafa.